E wodi haure latinde min ngadin de <noise> dubu ujinaje ɗiɗi e sappo e naayi nder gallure moɗen moftal Najeriya nokko to mbiyete Abuja National Convention no APC. Nden ɗen haure min tan woni suka mo famaro mo duɓi famaru <noise> ko heddi ɓe fu un dottibe non. <noise> Ko sawi fu ko hawri mi yeggitanta no, e no weli an ka woni. <noise> himɓe mi kawru mi ton, <noise> e himɓe mi kei ɓattagol latiɓe <noise> mi hiɓeta ni mi yiaaɓe wolla botta kosona e nder gilasi tan. Amma jahol am ton mi faddi ɓe, mbe jiam mi yiieɓe, ndenɗon hauwre mi wawata yeggitango. Kuma kadin ɗiɗa bel, e ɗon mi ɗo woduno ewnurgol kesol ngol mi soduno noddiranmi ngol majji ɗon, kasin ɓo jomirawo neman dalili <noise> sai codumi don gongol kadim. <noise>